Mbe mie mponn mbelyine ipiele nruie mbe ihieh bule ihieh, ari bie ten mie, ihieh pile mie mpom mpom mbe mpom, bie bann, biebannie ari bifieh mpan mie, mpan ami ehieh nap kie meih opomu